Ma pensu che a dipend pa dal pais: Fransa o Italia al e la stesa coza, ëntà purté d'vestiti e d'sold e üna cartin-a geografica e ëntà avei d'enfurmasiun türistiche për savei soch coza andé veddi